Fota waawaa njiddaade caɗeele ngam njillataa nder dow furniture ngal. Njidi ndiyam e siki ngam sabu fiyaangu e ɗe jooɗi. Fowrude ko kaŋko, njillataa waɗi waɗde no njiddaade ndiyam ngal.